پرنټر له کمپیوټر سره وصل کول معمولاً ډېر ساده وي او په څو لارو وصل کېږي. د یو ایس بي د وصلولو له لارې، پرنټر او کمپیوټر دواره باید روښانه سي او د یو ایس بي کیبل د کمپیوټر سره وصل سي. کمپیوټر عموماً پرنټر اوتوماتیک پېژني او ډرایو سره یې وصل کوي. موږ کولای شو پرنټر د وای فای له لارې هم له کمپیوتر سره وصل کړو.